<hesitation> עסן וואס איך מאך וואס מ'קען מאכן זייער שנעל פאר פרישטיג <hesitation> ווען מ'איז זייע פארנומען איז אדער מאך איך א פראטין שעיק אדער איך עס א פראטין באר, אדער עס איך יאגארט מיט א בענענא, <hesitation> וואס נאך איז אנשטאט צו מאכן גרוז, נעם איך <hesitation> אויט-ברעין און איך מיש עס צאם מיט יאגארט ס'האט א טעם געהעריג אזוי ווי א גריז.